﻿Ekibuuzo eki ndikuza kugarukamu nibenda ngu ngambe endimi zobuzaarwa ezi abaziire bangye bara baragamba hamwe n'abamukaaka n'abashwenkuru ezi baragamba, endimi ezo ahi baratuura tizo barakozesa habwokugira ngu bakatambura baafuruka, kwonka endimi ezi babaire barakozesa mubuzaarwa bakaba baragamba orurimi rwa Rwanda oruramanywa nkorunyarwanda, orwe nirwe rurimi oru babaire barakozesa rwobuzarwa rwobwaakare. Kwonka hati bakarugayo baaza muzindi myaanya baajwaangana bakwata orukiga baarujwanganya norunyarwanda norufumbira kwonka orurimi rwaabo rwobuzaarwa rwobunyakare norunyarwanda.